Ty fomba hanamboara hany maroloko sady mahasariky kokoa zany, alanao ohatsy voankazo. Misy voankazo gn'eo, alanao koa zao ny legume, ohatsy hoe pondetera na karoty. Alanao iny afangaronao amy hena na fia la asianao atoly la fa misy ronono fa mandehandeha avao koa ny eo satria mila ronono koa ny vata la tsy halino ny rano satria ny laha baka nihinankany mila minondrano. Zay ny hany maroloko hitako zay mahasalama sady mahasariky.